أكثر شي رومانسي شفته بحياتي هو إن لما الزوج يتقدم لزوجته علشان يخطبها هذي اللحظة مرة تكون ممتعة وحماسية ومرة تكون رومانسية، وهذا أكثر موقف بالنسبة لي رومانسي في الوجود، لأنه هو يلتقي الحبيب بحبيبته وبعدين يخططوا لحياتهم مستقبليا مع بعظ.